ډېری وخت د انسان ژوند ته لومړیتوب ورکول اخلاقي ګڼل کېږي، خو باید د حیواناتو حقونو ته هم درناوی وسي او یوازې اړتیا پر اساس کار ترې واخیستل سي. دا یوه توازني اخلاقي پرېکړه ده: د انسان ژوند ژغورل مهم ګڼل کېږي، خو د حیوان حقونه هم باید درناوی سي.